Jupi pa yayapo vaera información genetica regua jei yande mbaeti se arovia erei ko oime yave maratu yaiko yandereta ojo yandegüi yandekirei medico reta omae kavi jokua jetere opoko oyaviki reta jokua pe yaikua vaera kirei ko oime yave maratu yaiko kia oyuka yandegüiva erei ko yande etei yayapo vaera kua jata yavai yandepuere vaera yande miari vaera kuare